نحن- الموية الفوارة دي اصلاً <hesitation> ما عندنا، نحن اصلا اتربينا بالموية العادية و بفضل الموية العادية على اكتر احسن من <hesitation> الموية <hesitation> الفورة ولا لا فورية دي.